Búuweeti, búuweeti anáfánir, puwesëka búuweeti cínţ já káape ngëëncam pëënţop. Búuweeti káweetëna káto, búuweetina belay. Iweeti itíis ací, iweeti iyámpël aruka cí leegi. Búuweeti aká náfá mak ţí untab.